﻿kəma karənja kak baderi, karenja kag gargajiya kag baderi, dək kwaci karek gargajiya kan əmdau gagfe kəma əmdamdo nzəzəm kak pataskum, dən əmda kare kare kak pataskum, kwacii dən əmdan gwari a niaja state. nii koo <hesitation> karekci dək karenga kag bade tala gade, gakfe gade, yaykəg gaman akwtan amən atə akwtən amən ii pardatkəla, gamag gwari vakwtan amən ii pardatkəla gamag gwari vakwtan amən ii pardat kəla dək <hesitation> gudkwan, to gamak bade bani vakwtan amən pardatkəkci, kwaci amatən ngəzəm, amatən babər taka akci vakwtg amən <hesitation> apardatkəkci nanuuwa, to tala niika kəma <hesitation> wujarrongwa dakci tala gade, kəma <hesitation> gii ko adhat kən kaduna, yaykə gaman ataksag akoola atə valwe, niika dən adatkane amatən valwe aleene. kwaci amatən. vaa cakudan <hesitation> mujin, akci va cakudan mujin, alee yi kwaci a baderi tala wa yi wa cakudən amatəngwa va cakudewa awun, akci va cakude wa mujin, ﻿kwaci gə dən wujərən bəna katluwan dag gudkwan, akci va bəna, wa yi wava bəna katluwan də gudkwan, yaykən ngəzəm na naya, va naya dək vənyən kəma kawa, akci va nanaya awunəkci dək vənyən gada gabdəroo injin nikan da netku tala akci va jləmu nanuuwa. babər akci yi va nayau nanuuwa har akci va nayag jadamso akci va jləmədu awen akci va naya kəma agawa əmda va nayau də naya kwaci gə jə liine na har ii ciwari har ganii ii dəhatkək sakkwa to tala yaykən akci va cakuda va va jləmən sapadən akci va jləmu akunək təma, təmamoupa yaykaci bam bə bam, təman a leena a a sakkwato dajak kebbi yaykək təmatkəkci gama gaagare kuzvər alee ye agawa yaykak təmatkwa somma gama jap japa, aleene yi əmdak pətəskum, akci yi dək təmamokci yaykak təmamokci səmma nanuuwa. gə jə ii liine ii ədhak babər na yakak kakci ii biu dajan kwaya kusar akci yi va zədkau a təma amma yaykak təmatkəkci bata kawa pəm. kwaci yaykən koo iidən dawan, galwoon gwa galwoongwa kag le yaykakci akun yaykala kuzvər, təmakun yaykala kuzvər, ﻿amma gə jii ii liine ii biu ga gafa gani jan awaza ii liine na yayku aku akutkəkci dən mazallokci, yaykakci kadara, gadan akci va gəya ədək vənyən, wa yi kawa va giyi ədək vənyənəm, akci va giya adan dəhan nanuuwa na akci va dawa nanuuwa, kwaci yaykən əktlənən, agawa le əktlanən vakfe kunən amu va dawa akunən amu, kwaci gə ji ii liine ye kəma ii lek cad na ya təsək əktlətlənən bem be va dawa akunən amu, tinau gadə gə jəna ya təsən əktletlənən va dawa akunən aməm. ko dawangwamso yaykən beden va dawa pəlacə nən va dawa <hesitation> kare kare va dawa, babər va dawa ii liine ii sakkwato tala əmda va jləmək dawan, yaykək talla dawaw irig irali gade, yaykək coo tamanən kwaya galwoon, akun nanuuwa ko əktlətlənən yaykakci tee yaye va jləmən dawuwokci nanuuwa to dawamsontku aci bam bə bam də tinan də tinan. kwaci iidən əlwən adan əlwen, tana ale adhatkək baderi əmda valwek ərgəmən sankafan. əmda valwek awun əmda valwek <hesitation> jadan jap japa dən arjuwan gəgwzi gaftamsi ii biu na akci yi val wek sənkafakci japa amma akci valen jadan, ﻿akci valwen awunasa ran, ii liine datlə ii pute. əmdamdi ii sakkwato yi alwen mujin, əmdak kano tala valwen mujin amma tala tallakcitku əlwen, kwaci gə jii danyaye yajləmu kwaci guktaa mujin də liine gə jaa dala ii le la <hesitation> yazamala, ga luyitu kwaci atə jləmi, əna əmda va bayik sadak sənkafan bani ko a hadeja yana ga makee sadan kwaci aci ajləmi kwaci aci ajləmi a tiinangwa ale, də gawa kwaci gəktu na yandə liine kwaci siyan, siyamso kak duwamco, yaykən əmdan a liine a argungum yay kakci va jləmək siyan kəma siyanwa kag le, aki adahwa kampayin akci dən əgwdan, akci dən komin dən mənyimənyən talla kəma kawa ale, akci va jləmək siyams aleene ii duwatkak cadi baga jə na ya təsu ənjake bani dək kakci ya jləmək siyan ale kwaci gəji liine ya jləmək siyan amma tee yaye dən bem be akci va jlamu iidak siyakci,